<noiose> Äj mpartepi'k nki'pspa't que je animaltistap yänhpä 'yisyajpa tambien toya' y este 'yisyajpa tristeza por que nkenpatä, ispatä, e nkenpatä que cuando kasyi ka'e'ajyajpa este yänhpä tyänhmä'nyajpa kyopak. yänhpä nyijpyajpa kyopak nasojmä, entonce este äj nämpa't que este jyamyajpa tristeza y jyamyjapa toya' tambien, por que pues este ka'ijna nta jyamyajpa pues este igual wijtyajpa como cuando wäta'mpä, wäta'mpä animal nnn tzyi'patä kuenta pues te que contento wijtyajp, este e je'nyajpa titya'majyajpa. nn- jejtzye't nä't nämu que kasyi', <noise> igual este tuwi' cuando este e ij yänhpä ijtu kya'tzajkyajpapä'i tyuwi' y cuandotä nka'tzakpa tumä tuwi', katä janusy sun syunpapä'i, este janu'sy jyamyajpa janusy jyamyajpa kyojäyajpatä, as de cuenta que mpäntäwätä, jejtzyetä kyojäyajpa o si no katä naksyajpa este nyätyoyajpa pue, katä naksyajpa nyätoyajpa, katä ni'asyajpa lijeru yänhpä tzyäjkyajpa. Yänhpäää yänhpä je wyit este triste, yänhpä je tyu'tz kyojtyajpa yänhpä wyajka'nhojmä y este jejtzye mayajpa por que por que pues este este ti'kajpa yänhpä nyätoyajpa que näntä ni'asyaju o que näntä naksyaju u que ijtyaj tyoya' avece pijkä'äyajpa y este entonce tambien este jyamyajpa toya' jejtzye este je je animaltista'p, yänhpä e wakajsi vamos a suponer de que wakajsi, cuando yänhpä ka'pa tumä 'yune kyojäpya, kyojäpya, mu'pä je wakajs yänhpä de que nyä kojäyu 'yune, jejtzye entonces tzyi'patä cuenta de que este nämyajpatä nämpatä äjtyä que por que animalta'p yänhpä nta kyomusyajpa, nta 'yisyajpa toya', nta jyamyajpa tristeza, pero katä jejtzye nämpa, pues este ntapo ciertopä por que este ciertamente este jyamyjapa, jyamyajpa toya', 'yisyajpa toya, jyamyajpa toya', ka'ntatä e'syajpa triste ponetzäjkyajpa ka'ntatä e'syajpa, este yakti tipä animal, yakti tipyä animal ka'nta pya'tpa kyu'tku ka'pa yu'i, pues triste ka'pa yu'i, entonces por eso jiko' yänhpä nämpatä que este yakti'tipyä animal ti Jyampa toya', jyampa tristeza y tiene que ja'kutyä este nkotzonyaju para cuando jejtzye yän ijtyaju tyoya', y todo tiene que ja'kutyä nkotzonhyaju por que jete nta otonyajpa y nta otonhpapä tipyä' pues este äjtyä tiene ke ja'kutyä nkotzonhyaju, ja'kutyä yänhpä nkotzonhyaju ja'ku ijtyaju.